Zaho zô in-telo isan'andro ro manenty fesiboky, d mandany eo amin'ny folo minitra aho marandray, folo minitra atoandro, folo minitra ariva.